Ngany Etazonia kolotsainany io tsy mety ambanimbaninao ary igny mikaroky lalandava satsy tsy tiany zany ambanimbania aforognony aby karazany PDA ibiaby io n tobily io na ino fa io zany tena farany harany Etazonia tena kolotsaindreo ny ambanimbaninolo tena tsy tiany zaigny ny andro kolotsaina